Taba arusachili udgo arusaga hinna tanin bata, zifaf tanin bata yala sinna fa watere igintan sinna nani siniyag ekira gail ka labisinna mallika uraton dahabig idrotira kiti gail, tarha gail, toob gail, fustan gail, dir gail, asi tarin dagir kage silsiae hajat malli gail log uwa fi, arusan kogu balin kogu arusadan tagimaly sahabanchi tangui gailka fadila gailka tadan idaina jeertila